біреуі мұхтар әблязов болып кетеді

мысалы ана жерде әнұранды ауыстырғаны жынды келтіргені иә
сол әнұранды айтып бересіз бе сіз оқыдыңыз ба ол жерін

і бір мысалы әнұранда мысалы басында андай ы скот англии дейді ғой иә иә англияның жаңағы хайуандары хайуандары жануарлары деген сияқты
соны алғанда енді ол жерде жаңағы басында қалай көтерілгеніне байланысты жануарлардың і бәрін өйту керек анау мынау теңсіздік деген болмау деген сияқты не айтыватыр ғой
ал алып келіп соны ат жануарлар жанағы бір мұңайса соны әндетіп жігерлене бастайды да қайтадан
басында мынандай жерін айтып берейінші қазір сол жері маған қатты ұнайды да
басында енді анау сноуболл кетті билікті бәрін наполеон алып алды иә жиналыстың өзі бұрынғыдай уже болмайды
халық анандай тауық мен осы наполеонның арқасында алты күнде бес жұмыртқа таптым деген сияқты сондай бір нәрселер кетті де сол жері
тек қана мақтай бермейді иә мақтай бермейді мысалы біреулер айтады осы сноуболл келді де бәрін бүлдіріп кетті
сосын бір үйрек айтады мен осындай бір бес дәнді ұрлап алып едім соны мойындайын мен бес дәнді ұрладым сосын бәрі ұйықтаватқанда соны жеп қойдым деп
сосын бір тоқтылар келеді де айтады анау бір наполеонның нағыз ы сенімді құлы болған өзі кәрі қой жынымызды ұстататын сосын біз оны әдейі жүгіртіп жүгіртіп өлтірдік деп
сөйтіп бәрі солар мойындаған малдардың бәрін алады да қырып тастайды сол жерде тура жұрттың көзінше иә иә
а ол жерде оларда жеті бір ереже болды ғой басында малдар бір бірін ешқашан тиіспейді деген сияқты і
сосын сол жиналыстан шыққаннан кейін бәрі ана қырдың басына көтеріледі де сосын өзінің ауылына қарайды да сосын бір кашка деген жылқы болады
сол қарап тұрады да айтады біз осы көтерілістің бәрін не үшін жасадық мынау қарашы менің ауылым біз осы біздің өзіміздің ауылда малдар бір біріне тиіспейтіндей сол үшін шықтық қой
біздің қожайынымыз адам емес жаңағы мал болады біз бір бірімізге мейірімді боламыз деп сосын қатты бір жүрегі ауырып кетеді де енді не деп айтады
айта алмайды да енді именно анау англияның хайуандары деген гимн бар ғой жігерлендіретін соны айтады да бірақ уже бұл ол жігерлендірмейді
бір андай ызалы мұнды бір азалы болып шығады да соны естіп алады да анау стукач бар ғой иә визгун иә сол жетіп келеді де айтады жаңа жарлық ендігәрі ешқашан оны гимнді айтпайсыңдар деп
біз деген бақытты малдармыз осы кім еді аты
басқа біреудің аты ауызымнан шығып кете жаздайды сол наполеонның арқасында бәріміз бақыттымыз деген сөйтіп сол өлеңді айтатын болады уже гимн
жеті жарғының бәрін өзгертіп жаңа біз еңбектеніп жатырмыз деген сияқты ғой сол мәнісі
хайуандар тең бірақ кейбіреулері там теңде одан теңірек де
хайуан хайуанды өлтірмейді егер ол шектен шықпаса деген сияқты сондай сөздер қосып қосып сондай сөйтіп

оның бәрі анау неден басталды да
жануар жануарлар басынан оқыдым иә
менің түсінгенім бойынша бастапқы бесеуіне анау кәрі шал анау өлейін деп жатқан шошқа иә иә бәрін құртып кеткен сол екеуі

ленин өлейін деп жатыр ханым деп қыртып кетті де оны лениннен кейінгі сталин подхват жасап алды да оқу ағарту басталды деген сияқты әңгіме басталды
там именно осы оқу ағарту кезінде жаңағы тақтаға жазды ғойғ мысалы жеті жарғыны дұрыс па иә алды да қой не істеді қой бастапқы екеуін ғана жаттады
жылқы деген бастапқы төрт әріпте
ол не деген сөз
жаңағы халықтың олар өздерінде приоритет болды халық сауатты болсын деген
бірақ халық до такой степени оқығысы келмеді сауат ашпады
халықтың өзінің надандығынан болды да ол жерде менің түсінгенім бойынша
содан кейін басталды да жаңағы диірмен құру әңгімесі басталды
диірмен құрылды халық тағы да түсінбейді ол не үшін қажет екенін
анау шошқа барып предлагать етіватыр мысалы соларды мысалы бізге тоқ беру керек үйге ыстық су келеді үйлерің жылы болады деген сияқты әңгімені айтыватса
анау шошқа келеді де сонында ана күшік кезінде асыраған алты итті жіберді де ана талан талан мойынын ұстап алып не
екі күннен кейін өзінің мнениесін өзгертті де анау менің бұрын жасап кеткен сызбамды ұрлап алған короче подстава сияқты
иә бір сол кездегі халықтың жаңағы көзқарасын әдемі түсіндіретін сияқты да
соны мен ойлаймын бұл жердегі мақсат
көзді ашу сауатты болу
и сіз ойлайсыз ғой егер мысалы малдардың бәрі сауатты болса мынандай жағдайға жетпейтін еді деп иә
иә мен ойлаймын егер бұлар басынан егер солай жаңағы оқыса мысалы
неге мысалы өткенде анау алғашқы шабуыл кезінде мысалы адамдардың шабуылы келді қандай тактика қолданды

шек қылып шек шек құрды да қайта шабуылдады да жеңіске жетті
бірақ бір қой өлді
бір шошқа жараланды арқасынан иә сол сияқты мысалы ол жердегі әскери техниканы қолданды мысалы
қаншалықты қолданысқа ыңғайлы екенін мына жерде уже жаңағы шошқа өзінің диктаторлық
амбициясын көрсетіп қойды
ал халық ол әдісін білді ол бізді ойлап жүр қорғап жүр бізді деп өзінің надандығының арқасында олар өзінше сол осындай бір соңғы жағдайға жеткен сияқты деймін де
жоқ ана жерде сауаттылардың арасында қарға бар сосын есек бар ғой там қарға
интеллигенцию именно а ол жерде интеллигенция бәрін біліп тұра бәрін ести тұра қалыс қалып тұр ғой там
оның көзқарасы айтады
ешкім сендердің ешқайсыларың көп жасаған жоқ дейді есектің өлгенін көріп пе едіңдер дейді і

ол өлмейді еще романда бар ғой иә
ол айтады есектің өлгенін көріп пе едіңдер дейді есектің өлгендерін сендер көрмейсіңдер мен сендердің өлгендеріңді көремін дегенге келтіріп тұр да
сондықтан ол қалыс қалып тұр ол ештеңе өзгермейді бірақ

қарға дегенді түсінбедім мен сол

ол шошқаларға да қарсы бірдеңе айтқан сияқты болады типа там жоқ ол бірақ андай абстрактный там айтады ғой
тау емес ол вообще о дүние сияқты ғой

жоқ басында бар ғой соны адамдар сенбейді ғой иә сосын а потом жағдайы нашарлап кетеді ғой әлеуметтік жағдайы нашарлайды шошқалардың сол кезде кәдімгідей бәрі сенеді соған
сонда енді әбден жағдай нашарлаған жерде дін қатты күшейе бастайды ол кезде уже адамдар дінге көп сенеді

а меніңше сол жерде мәселе андай сауатқа ғана емес
мысалы анау аттың өзін әкетіп бара жатты ғой соны малдардың өзі оқыды ғой сол жерде
а ана әдемі сиыр ма

а мен сиыр деп тұрсам мен оны
қант береді ме бізге деген сияқты иә қант береді ме деген сияқты
жаңағы алфавиттің барлық әріпін біледі
жаттап алған бірақ оқи алмайды
жоқ төрт әріпті ғана біледі ғой алфавиттен

сонда типа не сияқты ғой өзін білімді сияқты көрсеткісі келеді білімі жоқ деген сияқты сонда
оған даже қажет емес болып тұр ғой ол
бәрінен де күшті иә ана төрт аяқ жақсы екі аяқ одан да күшті
егер қойлар болмаса сондай масса маңырап жүретін мүмкін олар бірдеңеге келетін еді деп ойлаймын бір нәтижеге
басында қалай революцияны олар жасады
просто оларды пайдаланып кетті ғой
жоқ просто басында революция екі сағат аш қалған
таңертең завтрак болмады обед болмады ужинге келген кезде уже нервтері шыдамай кетті де атты төпештей салды

жоқ ол жерде жануарлар жаңағы белгілі бір утопияға келе алар ма еді келе алар ма еді бір қоғамға сондай өзін басқара алатын

наполеон емес і кім келді дейік ы екіншісі ме екіншісі сноуболл келді дейік

иә өйткені ол да комитеттер құра бастады ғой ең бірінші жұмыртқаларды орналастыратын комитет жұмыртқа таптыратын комитет
ең басынан белгілі болды ғой мысалы сүтті өздерінің жеміне қосып ішіп жүрді ғой ол
қайда кеткенін білмейді
не оны кейін шешеміз деді де шын мәнісінде жемдеріне қосып өздерінің арасында жеп жүрген
тауықтарға да бермеді иә тауықтар хоть ашық айтты ғой бізге сүтпен қосып беріп жүрген жемді деп иә иә
меніңше бірақ енді басқа бір мысалы жаңағы ең жақсы более менее ішіндегі анау не ғой аты кім еді анау боец боксер боксер
жылқы ма жылқы иә иә
таңертең ерте бір сағат бұрын ерте тұрып алып жұмыс істейтін
оны мемлекеттегі ең негізгі қозғау күш қарапайым шаруа адам
ол жерде билік болар еді егер бәрін сауат аша алу жағдайда ғана мынандай нормально а енді анау қанша тырысты ғой жаңағы боецтың өзі боксердың өзі
ол тырысты бірақ жаттай алмайды анау д ға кейін кетіп қалса а мен б ны ұмытып қалады иә
ол просто қолынан келмейді уже қара жұмысты ғана жасай береді жасай береді

а содан кейін өлді ғой соны жеп қойды ғой шошқалар

ең ауыры сол болды иә
еске алу кешін ұйымдастырып соның ақшасына арақ алып келеді ғой иә иә
герой деп не істеп пе арақ беріп пе
ақша керек деп елді алдап нені сатып жібереді иә мысалы немесе қазір

оның бәрі енді қазіргі немен салыстырып отырмыз ғой иә

елу жыл бұрын қалай жүз жыл бұрын қалай екі жүз жыл бұрын қалай бәрібір сол система қайталана береді де өйткені адамзаттың амбициясы сондай екен де
ол кітапты уже сол а бұл болмауы үшін бізде жоқ ол болмау үшін түк істей алмайсың
олай болмау үшін бар ғой бізде просто анандай жаңағы бір билік сақталып қалмау керек
билік бір адамның қолында нетпеу керек иә
мәселе мәселе қан мәселе қан төңкеріс емес мысалы саналы түрде төрт бес жылда бір билікті ауыстырып отыру керек те
мәселе неде болды
бұрында төңкеріс болған деген еміс еміс естиді адамдар естерінде бар жаңа жануарлардың иә бірақ ол төңкерістің рухы уже өліп қалған мысалы жоқ
ол өліп қалмас үшін оны қайта қайта жаңғыртып қайта қайта жаңғыртып мысалы
ол мәселе барып қантөгіс жасап төңкеріп тастауда емес мәселе өзі билікті ауыстырып отыру керек деген сондай мағынада ғой
егер наполеон емес қайта қайта ауысып келіп отыратын болса мүмкін ондай жағдай болмайтын еді өйткені ана наполеонның өзін басында патша деп айтты ғой иә
патша дейді ме ы атақ беріле бастайды тура
лошадь деді көсем деді көсем деді иә көсем деді сосын біздегі ең танымал сөз
сосын жаңағы айтты ол үйректердің досы деген атақ берілді сосын ол айтты бүкіл хайуан атауының і үрім бұтағын қорғаушы деп атап тура бізде қалай сондай қылып нетті де
өткенде айтпақышы жүрінов бар ғой академик сол хат жазыпты бірінші президентке
сонда регалияларын кәдімгі ресми хат қой сол жерде ғасыр ғұламасы деп жазып қойған

меніңше сол бір адам бар ғой ана кітаптың сценариін қазір тура қазіргі сценарийға келтіріп әдейі жазып тұрған сияқты да
тіпті сол шошқаның ішіндегі анау торайлар бар ғой торпақтар торайлар дейміз бе иә солардың өзінің ішінде мысалы дұрыс емес екендігін біліп базаға кеткісі келген адамдар болды ғой иә
соларды жаңағы иттер де қорыққаннан айта алмай іштерінен нетіп тұрды
айтылмай қалады шындық мысалы
қазір мысалы кеңестік одақ қой енді бұрынғы сол системасы сынап отырған бірақ басқа елдерде
жеті жарғыны өзгертіп еді заңдарды өзгерту конституция өзгерту болды ма болды мысалы қарап отырсаңыз иә
атақтар берілді жаңағы әнұранды өзгерту болды ма болды
туыстарын бәрін жинады ма тек қана соларға мысалы бір шелек алма аналарға бір бір штук алма ғана
иә қарап отырсаң бүкіліне қайталанып қойған да
сылтау айтады да біз төсектерде жатпаймыз егер оған жабын жабылса дейді
төсекте де жататын болады ол үшін шошқалар кәдімгі адамға ұқсап
екі аяқ ең соңында сосын ана аула бар ғой содан анау кашка деген ненің прямо кісінеп күлген дауысы шығады да
сосын басқа малдар не болды деп кіріп қалса иә визгун ба сол визгун визгун визгун иә иә и сол екі аяқпен келе жатады да үйден шығып
бір кезде есік қайта ашылады

көршілерімен отырып жаңағындай
и сол кезде айтады да енді барлық малдар тең бірақ кейбір малдар одан да теңірек төрт аяқ жақсы екі аяқ күшті күшті деп иә
и сонымен уже малдар бәрі қойлар бар ғой маңырап жүретін солар сөйтіп уже әрі қарай бастайды
тіпті сол қарапайым жай ғана өзгертіп қойған ұранның өзі
сонда адамның адаммен қалай ойнауға болады қалай манипуляция істеуге болады соның барлығын жақсы көрсеткен ғой
енді ақырындап біртіндеп біртіндеп бойы үйрене береді ана егер ана малдардың бәрін жинап алып бір күнде өзгертіп тастайтын болса бәрі шығатын еді қарсы болып
олар басында ойланатын еді ғой бұрынғы өміріміз жақсы ма еді мына өміріміз жақсы ма еді деп а одан кейін даже салыстырмайды да ешқашан
ұмытып қалды ғой олар сосын статистика болды ғой екі жүз есе пайыз артық болды үш жүз пайыз пайыз артық болды деген сияқты сондай

сендер бұрын бұрынғы ана салыстыру болады да мысалы адам кезінде қалай өмір сүріп едіңдер деген сияқты сөйтіп салыстырып салыстырмалы түрде біз жақсымыз деген мағынада
бір жағынан кәдімгідей бір жылағың келеді сол повестьті оқисың ғой бір дәрменсіздіктен бе
менің жылағым келген жоқ
даже анау атты алып кете бастағанда ма
жылағым даже жылағым келген жоқ просто біздің үйреніп кеткен нәрсе ғой кәдімгі үйреншікті сәт деп қабылдадым мен аха өйткені бұл оқиғалардың бәрі болып қойған ғой
болып жатқан оқиғалар болып қойған оқиғалар сондықтан да
есеп берсең осы сияқты ғой
жоқ ол жерге революция жасамағанда қалай болар еді например
революция жасамағанда қалай болады

бірақ енді қожайын да не ғой кәдімгідей ол да жануарға кейде тамағын береді кейде бермейді
ол басында жақсы жұмыс істеп жатты ғой қожайынсыз қалай күшті жұмыс істеді ең бірінші егін соншалық көрші фермалармен салыстырады ғой қызық ааа
мына ферма қожайыны өте тыңғылықты жері кішкентай бірақ малдарына өте жақсы қарайды
мына қожайын да жері кең бірақ сондай бір керемет қарамайды бірақ аналардан қарағанда жақсырақ
салыстырмалы түрде халықты салыстырып өткен сияқты да екі қожайын үш қожайынды
даже көгершіндердің өзін уже ұшырмайды ғой сырттан ақпарат әкелмесін деп сол ана блоктап жаңағындай сми сми дің бәрін иә
сауатсыздықта меніңше оның бәрі де
а егер ол жарайды сауатты болды дейік ал мысалы қойлар негізі сауатты болды олар оқи алады бірақ олар просто мінезі жоқ та маңырап жүре береді
жоқ егер олар сәл сауатты болса даже самый басындағы жаңағы мельница үшін күрес соны
мельницаны айтпақшы салады ғой соңында
салады үгітіп жасай алмайды да қолдарың болу керек кетпеңдер оны екі қолдарымен ұстай алмайды малдардың қолдарымен келмейді
оларға айтады жаңағы тасты алады лақтырады сындырады
ол бір рет сындырады ол нені жарып жібереді қайтадан салады бір сондай бір идея болады да
мен ана нені оқығанда бір бірнеше жыл бұрын оқығанмын ол кезде бізде экспо салынып біткен жоқ әлі бірақ ақшаның бәрі экспо ға кететін де
маған сондағы кезде мельница экспо болып көрінетін де
халықты біріктіретін бір идея типа біз экспо ны саламыз болады деп адамдарды ақшаны жинай береді жинай береді оны біреу ұрлайды қайтадан салады сондай болған не
социализм ғой по идее құрыватқан барлығы бірігіп

жарып жібереді ана кімдер көрші адамдар келеді де сөйтеді ме
иә ақыры сол неге айналады ғой бір абстрактный бір ұмтылып ешқашан жете алмайтын бір неге да
одан кейін салмайды ау деймін иә

өйткені білмейді қалай алып келу керек екенің ұнды
сол жердегі адамдар негізі сауатты болса меніңше жаңағы мельницаны салуын да тоқтатуы мүмкін еді немесе салдыру да мүмкін еді
салса қандай жолмен келеді соның бәрін өздері іздену керек еді
тек шошқалардың мойнына артып қоймау керек еді
сауатты болса шошқалар біз ғана мындамыз демейді дегізбеуші еді
өйткені халық бұл жерде біз де айта аламыз саған талапты сендер бізге емес деген сияқты
әр жексенбі сайын жиналысты мысалы кейін алып тастады ғой жиналысты мысалы тек марш өткізіп ііі гимн ғана айтқызады и то оны бір ақ рет айтқызады

а егер сауатты болса олар оны да айтқызбаушы еді ондайды келтірмеуші еді
просто мына жерде жаңа қойдың сауатты болса да маңырағаны аттың мысалы төрт әріптен аспай қалғаны мысалы
ол деген таза қараңғылық таза сауатсыздыққа келтіріп тұрған сияқты меніңше
өйткені ақпарат кейін айтып отырсыздар жаңағы көгершіндерді де ұшырмай қалды
ақпараттың қаншалықты адамзат үшін менің денемнің азығы мысалы шай тамақ болса менің миымның азығы ақпарат
мен ақпарат алмасам менің миым как будто бір қаңырап бос қалған сияқты дұрыс па
тура сол сияқты бұл жерде енді адамдар да ақпаратсыз
қазірде де біз сол системада жүрміз мысалы ақпаратсыздану

мысалы мен өзім мұғалім болып істедім мен тырысып бақтым балаларға бірдеңе үйретемін бірақ сол пәннен балалар өздеріне бірдеңе алып шығады
а неге балалар білім алып шықпайды

мен неге айттым алып шықпайды бізде өйткені і оқу программасы дұрыс емес басынан жүйеге қойылмаған
мысалы қарапайым менің мамандығым мысалы мен рэт мамандығы бойынша мұғалім болдым да рэт те рэт кафедрасында рэт деген не кафедра радиотехника электроника а и радиоэлектроника телекоммуникация
сол мамандықта мысалы теория
мысалы электромагниттік толқындардың тарау теориясы
балаға оның қажеті не
бізге ондай ғылыммен айналысатын адам емес бізге қолмен іс жасап практикалық адамдар керек те
бізде онсыз да жетеді ғылыммен айналысатын шалдар
пускай солар айналыса берсін бізге жастар керек қолдан іс келетін
бізге керек мысалы ертең мысалы не келеді пять джи телекоммуникация келеді қазақтелеком әлі сандырақтап жүр әне
бізде мысалы бір сөзбен айтқан кезде қарапайым тілмен айтқанда өндірісіміз бір бір басқа немен бағытта университет мысалы басқа бағытта кетіп бара жатыр да
екеуі негізі шын мәнісінде бірлесіп жұмыс істеу керек еді де
мына нелердің ішінде мысалы университеттердің қасында өзінің бір өндірісі болу керек мысалы
немесе екеуі ортақтасқан бір ағымдарда жұмыс істеп жатуы керек
мысалғы жаңа айтыватқандағы сияқты жаңағы құбылыстар ғой ана не жаңағы толқындар дедіңіз иә
а оны осындай осындай айтып өтеді адамдар иә осы толқын бар екенін айтады а оны неге пайдаланамыз оны қалай пайдаланамыз ол қалай жұмыс істеп жатыр
мысалы соны қалай не пайдалануға болады іске асыруға болады деген сияқты мәселелерге келген кезде оны

мысалы енді қазір өзім жаңағы өндіріс саласында жұмыс істеп жатқаннан кейін анау неше түрлі заттарды көріп
мынау біздің баяғыда университетте оқығанымыз осы екен ғой деп ойлайсың да мысалы
неге жетектеп апарып жаңағы өндірісті көрсетсе онда
бізде программаны теория мен практикасы жатыр ғой
оның сыртында теорияның да керегі бар керегі жоқ артығы бар қажеті жоқ
мысалы бізде рэт деген мамандық әлемде жоқ мамандық қазақстанда ғана бар радиотехника электроника телекоммуникация
ол вообще қажет мамандық па
ол үшеуі үш бөлек маман радиотехник деген бір бөлек электроника деген бір бөлек телекоммуникация деген бір бөлек үшеуі үш маман
үш мамандықты бір баланың басына сыйдырып төрт ақ жылдың ішінде үйретіп жатыр
төрт жылдың алғашқы екі жылы не жалпылама пәндер де бар о обычный біздегі қазақстан тарихы философия анау мынау физра мизра деген сияқты әңгімелер
қалған екі жылы жаңағы біздің оқытатын электр толқындар схемотехника который і бірінші екінші курста үйрететін мамандықтар болу керек солар
қайтып төртінші курсқа барғанда практика дейді практикада балалар не біледі
дым жоқ уже басында білім жоқ оның басында үйреткен білім жоқ пайда жоқ ол нелерден
а практикаға барайын десе қайда барады қазақтелекомға барады

это же естественно бізде сондай дүние
даже ондай емес қой адамдарды жібере салады ғой мысалы кез келген компанияға барады да
самый самый қазіргі актуальныйы да одан хуже жағдайлар бар мысалы
кто хочет практику пожалуйста тауып алып келіңдер дейді өздерің компанияларды
кетеді анау мынау сол жерге барады да аға бізге практика қойып бере салыңызшы

ол практика істеватқан жоқ ананың қара жұмысын істеватыр да бір сөзбен айтқанда
практика өттің молодец жібере салды ол бір
диплом жазады бізде диплом жазудың мәдениеті жоқ әлі күнге дейін қазақтарда студенттердің арасында мәдениет жоқ
диплом деген не
бізде стандарт қойып тастаған
елу бет болу керек
ты что дебил что ли технократта елу бет диплом жазу деген
ол басына ол елу бет немен толтырады ол
мысалы біреудің суретін әкеліп тығады ма
баяғыдағы алтынбектің айтқан әңгімесі ғой мхм
ол действительно ақылға сыймайды
диплом ол он бес бет болады ма жиырма бет болады ма не имеет значения ол жерде баланың ғылыми ізденісі керек
а бізде ол мәдениет жоқ әлі күнге
диссертация жазу опять же та же самая фигня
балалар ештеңемен айналыспайды
қай уақытта ғылым дамиды ондайда
балалар емес даже ғалым вице министрлердің нелер шығыватыр е академиктерді айтпа оларды вообще айтқым келмейді өйткені олардың сауатсыздығы сондай бізде
бізде ешқашан ол білім дамымайды өйткені оқу революция
енді қазір он екі жылдық білім
баяғыда бір рет бірақ қайнадыңыз ғой сол қазанда
қайнағанмын бірақ сол қазанның ішіне кіріп көрмегенмін
бірақ енді басқа қазанда жүрмін де үлкендеу қазанда қуалап шықтым да
сондықтан ол адам менің мына кітаптан түйгенім сондықтан адамның сауат ашуы
сауат ашу дейді мысалы ол тек қана университетте оқуды шарт емес меніңше қазіргі заманда
мектепте оқу тіпті де шарт емес
балаға алғашқы сауат ашу курсы мысалы а ә әрпін жазу өз атын жаза білу болса жеткілікті
әрі қарайғы дүние кітап оқу ол баланың ынтасына байланысты
ол жаңағы үйде әке шешесінің талабына байланысты
мысалы сіз мысалы балаңызды қызыңызды немесе ұлыңызды қандай бағытқа таңдау бағыттайсыз соған байланысты
мысалы мына кітапты оқы оқиды қызық емес пе жабасыз
тағы басқаны басқа саланы әкеліп беріңіз оқиды ма қызық па алып кетіңіз а мүлдем қызық болмаса ештеңе
мүлдем қызық болмаса оны басқа салаға ауыстыру керек спорт басқа да дүниелер бар
тек қана білім ғана емес қой біздегі қазіргі дүние
бізде адамдардың мен мысалы менің өскен кезімде мысалы менің өз бағытым бойынша менде ондай бір түрлі түрлінің барын көріп шықтым
тіпті мен үйдегілер өйтіп айтпады ей спортқа бар ей анда бар ей мында бар деп айтпайды
ей сабағыңды оқы бар бөлмеңе жетіп барасың не істейсің математикаңды ашасың қиналасың оқисың
әйтеуір әкемнің бір жақсысы әйтеуір математикадан маған көмектеседі қазақ тілі әдебиетін қазақша онсыз да білеміз и то сонымен сүйреп алып шықтық орыс тілінен екіге жазып шығамыз өйткені орысша білмейміз ләм мим
сөйтіп мектеп бітірген жылы мен мектеп бітірген жылы университетке он бірінші класс түскенмін бітірген кезде қайда баратынымды білмедім
қандай мамандыққа түсетінім білмей жүрдім
бір рет евразийский университетке кіріп бардым да қарасам ядерная физика
мә ананы көрдім де кәдімгідей көзім жанды кәдімгідей мен болды осыған түсемін дедім өзіме сөйтіп түйіп алдым сол кезде түйдім
сосын бардым да жетінші сегізінші тоғызыншы сыныптың физикасын кітапханадан алып қайтадан оқыдым кітап оқыдым физиканы оқыдым
а мен физиканы екіге оқып жүрген баламын
сол жылы физиканы оқыдым қайтып қыста олимпиадаға бардым городскойдан өтіп республиканскийге түспей қалдым жете алмай қалдым республиканскийден бірінші турдан қайттым
мұғалімдер в шоке мынау бала физикадан екіге оқып жүрген бала республиканскийге барып келіп жүр деп
өйткені ол не деген сөз мысалы менде ол қызығушылық пайда болды қажеттілік болса қажеттілік болды
сол сияқты әрбір адамда білімнің қажеттілігін тудыру керек меніңше
сол кезде сауат ашса мысалы бұндай жағдайға да жетпес еді сияқты меніңше менің түйгенім өзімнің өмірдегі түйгенім осы
білім білім білім сауат ашу көзіңді ашық қылу болды әйтпесе оқымасаң оқымай ақ қой жүре беруге де болушы еді маған

иә дұрыс па дұрыс шиномонтаждың өзінде мықты істейтін адамдар бар мықты істемейтіндер бар
дұрыс айтасыз жаңағы егер ештеңені қаламаса деп адамдар вот видишь адамдар көп те сондай ештеңені қаламайтын бірақ олар анау бір салада жүреді де өзін өзі қинап өмір бойы жүреді де сөйтіп ол ештеңе шығармайды бәрібір де
мысалы мектепті айтасыз қазаны қайнаватыр оған мен бармаймын да деп де
барған жоқпын өйткені барған жоқсыз кірген жоқпын сіз әлі кірген жоқ болғанда мысалы мектепте кім береді
мектепте айтшы мұғалім і кім пед факқа түседі
енді өйткені оларда баллы аз да

жігіттер сұрайды меннен не оқыдыңдар деймін де
біреуі айтады мен қостанайда неде оқығанмын дейді фил факта фил факта оқығанмын қандай маман тіл әдебиет
сөйлеген сөзі енді керемет ана мақал айтқан кезде бар ғой ананың жанында бүйтіп қаласың ааа деп ауызыңды ашып қаласың
е көке мында не қылып жүрсің ей сен ана университетте сабақ беретін мұғалімсің ғой десем е бармаймын мен ол жаққа маған мына жерде көп ақша табамын
бізде мысалы мен ойлап тұрмын сонда бізде білімді адамдардан гөрі жаңа маман тәрбиелеп шығару болмай тұр ғой дұрыс
әйтпесе мысалы ол жерде отырғандардың бәрі еще жемқорлық та бізде басты проблема жемқорлық
жаңа сіз айтасыз ана і университетте профессорлар жүр ғой олардың несі студенттерді оқыту емес
өзім көрген жоқпын мен өз мен оқыған кезде де ондай болған жоқ мысалы пара беріп нені жабу зачет жабу болған жоқ мысалы
оған мен өзім беріп көрген жоқпын иә өзім беріп көрген жоқпын менің группаластарым берген жоқ и мен мұғалім болған кезде маған ешкім ұсынған жоқ ондай нәрсені
мен басқа мұғалімдерден сұрайсың қарайсың бірақ естімедім ондай нәрсені
соған қарағанда ол жерде пара беру деген әңгіме
нет пара беру бар ғой оны студенттердің арасында ғана емес енді студенттердің арасында бар бірақ менің айтып отырғаным пара деген мысалы қазір ғылыми жобалар жасайды ғой адамдар иә аха
сол ғылыми мысалы өткенде жүріновтің жаңағы хатын бекер айтқан жоқпын сол жүрінов айтады анау проекттер тапсырған кезде сосын шетелдіктер бар эксперттер олар саған экспертное заключение жазу керек
олар айтады неге біз эксперттерге беруіміз керек шетелдіктерге мхм біздің өзіміздің ы ұлттық ғылым академиясы сол жасасын дейді де
мхм а ұлттық ғылым академиясы жасаса енді оған білеміз ғой біздің қазақтар қалай экспертное заключение жасайтынын қалай рецензия жазатынын қалай дипломды қорғатып шығатынын олар просто бизнеске айналдырады да
сосын айтады мхм ыыы шетелдік анандай нелерде фокус мокус анау мынау жарамайды одан да біздің өзіміздің бір журнал ашайық сол журналға кәдімгідей ақылы түрде шығарып отырайық деп
онда ғылымды одан сайын одан көрге тартады да вообще
ы шетелдік эксперт жоқ өздері жаңағындай отырады да там анаған жазып береді мынаған жазып береді
ол жемқорлық деген тура сонда оған кәдімгі академиктердің өзі тәуелді мүдделі болып тұр соған
олар соны қалайды просто сондайды
жоба деген не бізде бір қанша жыл сайын беріледі ана жоба миллиондап беріледі де
бір ғылым хотя бы чуть чуть бір дамыған несі болды ма бізде
қай саланы алсаң да сол баяғыда бір әрқайсысында бір жоба бар әрқайсы жоқ енді просто жобаға ақша бізде әлі де аз беріп жатыр просто
жоқ просто бұл жерде тағы бір проблема бар да

мысалы мен өзім мысалы төрт жобаны бергенмін төртеудің үшеуін ұтқанмын
мемлекеттік ана біздің өзіміздің несі ме мемлекеттік мон нан грант
мон нан грант үш грант ұтқанмын ммм
үшеуіне бюджет мысалы каждый жобаға сегіз миллион бір жылға берсе үш жобадан мысалы ммм неше жиырма төрт миллион ба неше
сол бір жылға бөлінеді сол үш жобадан маған қолыма түскен ақшасы үш миллион теңге
общий жиырма төрт миллионнан оны бөлістіңіз бе неге өйтіп
енді қара менің жобамда проректор бар декан бар заведующий кафедрой бар бәрінің зарплатасы бар руководитель бар менің студенттерім бар мен бар где то бір он он бес тей адам бар
университет процентін ұстап қалады еще
он он бес адам бар ол жаңағы каждыйына зарплата проректорыңа жүз жиырма мың теңге аналарға жүз мың теңге студенттеріме бір алпыс жетпіс мың теңге қоясың өйткені сенімен жұмыс істеватыр ғой сенің тапсырмаңды істеватыр
на крайний случай темекіге барып кел десең де жүгіріп барады сол үшін олар
дұрыс қой ол ашығын айту керек
одан кейін университет он процент ұстайды за то что сен университеттің қабырғасында жұмыс істеватырсың университеттің светін жағыватырсың университеттің суын ағызыватырсың короче сондай мақсат
сөйтіп сондай статьямен он процент ұстап қалады сенің проектіңнен
и плюс ар жағында қалатын где то неше жеті сегіз миллион теңге бар и соны ол мәселе онда емес мәселе мынада болып тұр ғой
жасаған кезде басында калькуляция дұрыс басында басында оны кіргізбейді вот тапсырып көрші сенің проектің вообще өтпейді

ы бір профессорды алып мен бір проектті сөйтіп тапсырғанмын бір профессор алып алдым ол мощный проект болған
ютубта жүр менде анау видеосы
ааа не голограмма ма иә ааа
ол жанымда екі ақ адам үш ақ адам составта экрансыз не үш ақ адамбыз
оны алып алдым да бір профессор мен жанымда жолдас жігіт екі мұғалімбіз сол үшеуіміз алдық та проект өткіздік
ол проекті не істеді бірінші турдан өтті екінші турдан өтті үшінші турда құлап қалды
неге неге өйткені мон да бізде адам жоқ
мон да комиссияда отырған адам жоқ
а ректордың қолы болса ректор составында болса проректор болса обязательно өтеді декан болса обязательно өтеді а общий болса сен вообще орын алдым дей бер
енді көріп тұрсың ба жемқорлық деген осы емес пе ауыз жабасың енді көрдің бе енді сол ғой
енді бұл жемқорлық бірінші сатысы ма одан кейін бөлінетін бюджеттің ақшасы вообще аз аз
егер көп көп бөлсе мысалы иә сол ректорлар уже тойғаннан кейін алады да қалғаны адамға тиюші еді негізі иә

аналардың беретін беріп болғанда ауыздарын тығып жауып болған кезде сенің қолыңа қалатын ақша уже проектіңе жетпей қалады да
сосын не істейсің проект соның уже жұмысы жоқ істедің отчетпен ауызша отчетпен жабасың болды
барасың да интернеттен не бір статьяларды көшіресің ағылшынша статьяларды аударасың графиктерді өзің қолдан қайта сызасың ойдан

документ ол жерде бәрібір келмейді дейсің ғой
бумагада бар ғой ол деген керемет бізде қазақстанда ғылым күшті дамыватыр қағаз жүзінде іс жүзінде жоқ
әрі қарай түйіндіде
ыыы оның грант қой грант грант деген нәрсе ол ііі қайтпайтын нәрсе де ол
і мынандай бар коммерциализация деген бар ол жерде нәтиже күтеді сізден
а коммерциализация оған көп адам бере қоймайды бермейді оған ешкім бергісі келмейді өйткені
а шетелдіктердікі бар емес пе темпостың бір нелердің
а темпос то же самое бізде темпос деген не темпос ол университет арқылы ғана келді
а уже темпостың ақшасы университетке келген кезде уже жоқ болып кетеді
сосын бізде мынандай бір жаман әдет бар жаңағы сіздің проекті жасайсыз ғой расчет жасайсыз иә
мысалы сіз бір алпыс миллион или жүз миллион деп жасап бересіз қарайды мына проектінің ы экспертное заключение бәрі күшті келген шетелден мысалы иә
иә олар қарайды да анау күшті екен өткізбесе болмайды енді
өткіземіз бірақ ақша жоқ деп бюджетті қысқартамыз дейді де отыз пайыз ғана ақ беруі мүмкін ақша
мысалы масштабный иә если қысқартып тастады не істейсіз сіз
сіз де проектіні соответственно қысқартып істейсіз
а қысқартып істегеннен нәтиже жоқ жаңағы басындағы ііі жақсы идеямен басталған жоба өліп қалады

олар бас тарта алмайды еріксіз және бізде сосын
мысалы ешкімді ренжітпейік деп ойлайды да біз үш жүз ақ миллион біздің салаға дейді бірақ отыз проект келіпті

он адамға бөліп бергенде шынымен отыз отыз миллионнан бөліп бере салса соны біреудің басында құрған идеясы бәрі тек қана
сонда айтады ақша жетпей қалды біз теория жүзінде істедік практика жүзінде істей алмай қалдық деп отчетын бере салады мысалы қайтадан
бірақ енді бұрынғыдан қарағанда әйтеуір кішкене жыл сайын нетіватыр ғой енді
содан кейін мен соңғы төрт жылда уже проект ештеңеге қатысқан жоқпын тек өзім бүйтіп жүрген адаммын қазір
сіз университеттен сол ушін иә
өзіңіз қазір жеке бизнесіңіз
жеке бизнес болғанда бір жігіттермен сервисный центр аштық қала бойынша
қалдыңыз ғой қазір мысалы ііі өзіңіздің бастапқы арнаңыздан ядерлы физикадан вообще кетіп қалдыңыз ғой енді

мен өзімнің ұнатқан ісіммен айналысып жүрмін өйткені маған қызық электроника шұқылау темір терсекті пайкалау выпаивать і
анда санда мысалы назарбаев университетінен балалар келіп тұрады маған аға бір дрон жасау ерек еді проект жасау керек мен айтамын маған осындай осындай ақша бер әңгіме жоқ істеймін кетеді
мысалы бізде қазақстанның ғарыш сапары деген бар иә мына жерде иә
соның алдында мысалы төрт бес жыл жұмыс істеген кезде мен енді бүкіл еңбегін жоққа шығармай ақ қояйын бірақ дегенменен қарасаңыз төрт бес жылда не істеді
қазақстан ғарыш сапарының алдында үш ракетаның буранның макетін істеді мен басқа өнім көрген жоқпын сіз өнім көрдіңіз бе мысалы
жақында айтып жатыр не деп спутник шығарамыз қазақстанда иә иә
ыыы енді мен сол жерде өз басым мысалы біздің ғарышкер болды ғой сол кісінің бір проект не жобасын презентация істеп шақырды біз беспилотник шығарайын деватырмыз деп өзіміздің жаңағы илон маск дейсің ғой
мхм сөйтіп барып қарадық сөйтіп қарасақ ана беспилотникті өшіріп қосып бәрін жинап жүрген бір орыстың үш баласы екен
көрініп тұр бір ана дронмен айналысатын сервис центрдан біреу балаларының жобасын әкеліп қоя салған да и қасына ғарыш сапарының несі екен деп көрсетіп тұр анандай
сонда элементарно ананы қосамын дегенде қоса алмай қалды
мысалы прямо радиосигнал келмей тұр да ана пульттен мысалы соны қоса алмай ары бері жүгірді ана жерде қаншама генералдар қарап отыр қаншама бастықтар қарап отыр
бір қарасаң ұят жағдай болды целый біздің ғарышкеріміз еще вице президенті болды ма соның бір нәрсесі болды
соны қарап отырсаң бір адамның көзіне өтірік айтып тықпалаватқан сияқты болды да
айтады мына беспилотник сонда сіздер қандай айырмашылығы бар десе айтады бұлардың жаңағы ана пропеллерің айналдыратын
двигательдері қайда солар дейді біздің өзіміздің ойлап тапқан жаңағы талабымыз бойынша қытайдан арнайы істетіп алдырдық дейді
адамның құлағына келмейтін әңгіме айтып тұр да мысалы
а соның мысалы провальный болды презентациясы себебі олар қоса алмай қойды даже нені қоса алмай қалғанын біз жай қарапайым тыс қана адамдар көріп біліп отырмыз проблема неде екенін бірақ біз араласқан жоқпыз қарап отырдық
мысалы бізде осындай өтірік анандай көзбояушылықпен айналысып тез тез міне істеп мен жұмыс істедім мынандай продукция шығарайын деватырмын анау мынау деп келтіре салады да и ол
постоянно солай мысалы инновация десе робототехника дейді де сосын анау бір легомен жасайды ғой алдыға артқа соны алады керемет болып соны көрсетеді жыл сайын
тимур бектұр қазір айти саласында бір жақсы блогерлердің бірі

мен айтамын е оның қазір любой адам короче давай мектептерге программа енгізіңдер мықтысыңдар ғой сендер блогерлер мектептерге программа енгізіңдер

қарапайым мысалы ол жерде бірінші самый примитивный программалау тілін үйреніп шығады қарапайым программалау тілін үйреніп шығады біріншіден
екіншіден схемотехниканы үйреніп шығады
схемотехника деген не

сосын ол жерлерде уже қарапайым светодиод жағып өшіру одан ары қарай сигналдары модуляциялау уже соның бәрін істеуге болады жаңағы ардуинода
қарапайым лабораториялық жұмыс бізде лаборатория жоқ дейді мектептерде мысалы
а что бір бір ардуино бір бір партаға қойсын неше құны екі ақ доллар тұрады ондай құны екі ақ доллар
жоқ ондай кәдімгі жоба енді мұғалім жоқ қой ойлашы қарашы екі доллар проблема емес
зачем мұғалім мұғалімнің де қажеті жоқ
оған не өзі үйрене береді
зачем оған мұғалім мұғалім пускай скачает с интернета скетчтер готовый скетчтер бар готовый программалар бар балаларға
өзі бір қарап шықсын каждый программаны сол ғой мысалы интернетте гитхабқа кірсек программа жазады артынан түсіндірмесін жазып қойған жанына
мынау осындай жұмысқа арналған мынау осындай жұмысқа арналған мына тіл мына жерге мынандайға арналған мысалы
как положено мынау мысалы і басы аяғы соңы циклы деген бәрін жазып қойған да түсіндірмесін
пускай балаларға соны интернеттен алсын да соны түсіндірсін қалғанын көрсетсін болды балаларға сол
ааа пту да жоқ мысалы мектепте мысалы балаларды мен университетте жүргенде мысалы научный проект деп келді
научный мектептің балалары егер м халықаралық научный проектін ұтып алса грантқа спокойно оқуға түседі
келді маған бірнеше бала декан сүйреп алып келді е мына балаларға үйрет
мен сразу айттым деканға алмаймын мен өзімнің жұмысым жетіватыр басқа
ол ары тықпалады тықпалады үш ай тықпалады қатарынан соңында мен алдым да бір студентті жанына қойдым да мынаған ана ардуиноны үйретіп

жоқ қазір ммм өтірік айтпасам осымен кәдімгідей грант ұтып алып и мектептерде жаңағы не зертхана ашып береміз деп иә
біраз зертханалар ашып берген адамдарды көрдім
ыыы енді бәрін жоққа шығара бермейсің ғой
сирек мектепте ы рокет стади жасап жүр қазір анау
а желательно бұны мемлекеттік программаға енгізсе мысалы блогерлер неге жазбайды соны
мен мысалы блогер емеспін мен мысалы өзімнің мынандай аудиториям жоқ мысалы
мен ондай сауатты адам емеспін бірдеңе жазып отырып уақытым да жоқ оған өйткені менің өзімнің қыдырғандарым басымнан азыватыр
сол блогер деген сол ғой ол не жазады не айтады құрысын
кім блогерлер
бәрінің уақыты жоқ болып жүрген кезде ешкім ешқашан болмайды да иә принцип жоқ
ол өзінің атын ғана жаза алады андай молли деп болды
мысалы бізге сол блогерлерді солай қолдану керек сияқты мысалы неге оны қолданбасқа
адамдарды русло русло бойынша жібереді
бірақ дегенмен біздің халықтың менталитетінде бар ғой сол жаңағы осындай техниканың жағына қарай ұмтылыс аз да

одан басқасының бәрін бесіп шығады енді
тесіп шығады иә ал соған не жоқ бізде қазір талпыныстың барлығы мен байқаймын ііі әсіресе оңтүстік жақта ең бірінші жаңағы приоритет оларда полиция болу сондықтан да мен ойлаймын
полицияның зарплатасы аз ғой неменесіне полицияға барады

сондықтан да жаңа халықтың сауатын ашқан кезде де бізде неге қарай ашу керек те ыыы пайдалы жағына пайдалы жағына иә меніңше сондай бір
бірақ дегенмен пайдалы жағына дегенде де қаншама боксерлер дайындап шығарсаң тағы да қиын
а сендер өздеріңе қорқып отырсыңдар ғой
ну былай қарағанда мысалы қарасаңдаршы енді ең басты мотиватор ақша ғой
әрине ақша
осы отырған үшеуің более менее там орташа статистикалық бір көрсеткіштен сәл жоғары табатын шығарсыңдар
мен мысалы өз басым өзіміздің компанияда мысалы былтыр бес бала ма практикаға жіберді ыыы мен өзім істейтін жерге
содан ішінен мысалы мен келген адамдардың ешкімді зорлық жасаған жоқпын жұмыс істейсің деп
ішінен бірақ адамдарға айттым осылай осылай істесеңдер сендерге алғашқы айлықтарыңды мысалы мен біреуі үшінші курс болды біреу төртінші курс болды алғашқы айлықтарыңды мен өз қалтамнан төлеймін дедім өз басым айтыватырмын иә
а одан кейін егер ұнап кетсеңдер жұмысқа бастық алып қалатын шығар деп
сосын олар жұмыс істей бастады қызыға бастады
қазір екеуі қалды екеуі де қазір біздің неге біреуі оқу бітірді бір ай ең бір жақсысы бастық олар жұмыс істеп шыққанын көрді де менің қалтамнан ақша алған жоқ өзі төлей салды
мысалы сол төртінші курс бітірген бала қазір бізде полная ставкамен жұмыс істеватыр
ал үшінші курстан келген бала ол төртінші курста оқыватыр сабағын сабағына барады сабақтан кейін бізге келеді мысалы оны жарты ставкамен алдық
и бастыққа ұнап қалды ол себебі студент жарты ставкамен жұмыс істейді сен ақша азырақ төлейсің бірақ ол кәдімгі жұмыс істеп жүр
сол сияқты өзімнің шамам келген деңгейімде әсер етіп жатырмын
ал енді мен бүкіл студенттерді былай қаржыландыруға енді нем бірінші қаржым да жетпейді екіншіден жаңағы айттым тұрмын ғой бес баланың екеуі ғана ақ мысалы талпыныс танытып алып кетті
а қалған үш бала мысалы мынаны істеп кел мынаны істеп кел мынаны істеп кел десең ертеңгі қайтып келеді сол алдына не бердің сонымен қайтып келеді істемейді жалқау
и соның ішінен сұрыпталып сұрыпталып адамдар шығып жатыр мысалы
ал жаңағы енді екі балаға сендер университетте оқыдыңдар ма десең олар сол жаңағы білім университеттен жай ғана ақ негізін алған а шын мәнісінде практика жүзінде араласқаннан кейін уже жақсы
қай күні алдыңгүні менің студентім келді маған
ал не шаруамен келдің десем телефонымды суға түсіріп алдым жөндеп бересіз бе дейді де маған
қандай суға түсірдің унитазға түсіріп алдым дейді

ағай мен істей алмаймын ғой дейді
сосын ұрыстым ана жерде жындысың ба сен қалай істей алмайсың радиотехниканы бітіріп сен төрт жыл бойы не оқыдың
рэт нені не оқыдың
ал да екі үш жу масса тірес тексер полностью неменеге қарап жүрсің давай өзің істе мультиметр сатамын
может мектепте сенде хотя бы мультиметр бар шығар мектептің лабораториясында
екі ақ күнде бір екі рет тексертіп тазалап жақсылап қайтадан жинап аласың болмаса ютубта толыватыр ұрысып ұрысып жібергенмін
кеше звондайды ағай телефонымды істеп алдым деп
ырза болдым мысалы қарапайым да ең қызық айтып отырған ананың әңгімесі былай да мектепті бітірген сол университетті бітірген балалар дейді де
мысалы потокта жүз жиырма бала болды бізде соның төртеуі бесеуі ғана сол физика саласында жүр мысалы рэт саласында жүз жиырма баладан
мысалы неде мысалы бір бала дейді қазір әнші болып кетті композитор дейді

сол кезде бір қазақ бала келді баянауыл жақтықы екен
сол жаңағы былай түріне қарасаң былай білімі бар басында алып кететін адам екені көрініп тұр да бірақ орысша білмейді
а біздің компанияда көбісі орысша сөйлейді де
соны бір кореец баладан бір орыс баладан және менің алдымнан өтті сосын әрқайсымыз өзіміз андай не қоямыз балдық жүйеде мысалы бірден сегізге дейін балл қоямыз
сосын шамам келгенше жоғарырақ қойдым себебі мен көріп тұрмын ғой жұмыста несі алып кететін бала екенін
а жаңағы орысша білмегеннен кейін қасымда екі адам оған төмен бал қойып тастаған секілді
бір күні жұмыстан шығып келе жатсам жаңағы бала есік алдында келіп тұр

өтпей қалдым ба анау мынау деп
сосын ананың алдында өзімді бір не сезіндім да ана кінәлі сезініп кінәлі сезіндім бір екіншіден жаңағы
қазақ баласы өтпей қалғанына ішім ашып кетті де тіл білмегеннен ғана өтпей қалып тұр ғой бір сөзбен айтқан кезде
сосын сол дәл сол кезде бір жоба басталып жатқан как раз сол жобаға сол баланы шақырдым
сосын оған жаңағы жобаның кодтарын беріп жіберемін осыны істеп алып кел деп иә
алып келеді де жүз строка ма екі жүз строка ма жол не алып келеді код жазып алып келеді соған қарайсың да
главное істеп тұрады менен ең басты талап ол істеп тұрса болды
одан кейін жаңағы асықпай отырып сол жүз жолды он жолға қысқартып бердім міне осылай он жолдығын істеуге болады деген сияқты

басында ана бір тауы шағылған сияқты неткен бірақ ең бір жақсысы әйтеуір қайсар да ол келесі жолы мен бұны сегіз жол қылып алып келемін деген сияқты сондай немен келіп тұр да
сөйтіп жүріп бір жоба екі жоба бердім үш жоба бердім бір екі жылда кәдімгідей несі тәжірибесі өсіп алды да
одан кейін бір күні тағы да хабарласып жоба бар десем ақшасы аз дейді де
өйтсем ол фрилансер болып кетіпті
енді қазір ыыы айына кем дегенде миллион табады ма сондай табады ғой деймін әлдеқайда жақсы табады
вот сол голландия ма бірдеңеде фриланс болып жұмыс істейді сол оны бірнеше рет жұмысқа шақырды келмей қойды мысалы
сондықтан да адамдардың қазақстандағы адамдардың потенциалы жоқ емес бар бірақ дұрыс бағытта бағыттайтын нелер керек жоқ та бізде анандай бағдарлама бір нәрселер жоқ
университетте не оқиды онда не
қытайдың қазақ баласы келеді өткізген жоқпын неге
орысша білмейді
е орысша керегі не сендерге

і анау не деген бар ғой
а ол қалай программист болып жүр бәрібір сендерде әдебиет орысша емес пе
жоқ ағылшыншамен практика
і бір медиа бір нәрсе деген бір сол не бар ғой қазір секілді ана статьялар жазатын көмектесетін қандай сайт бар бір сайт бар ғой мақалалар
медиум медиум иә қазір сол жаңағы орысша білмейтін бала ол ағылшынша үйреніп алған
сол медиумға мақалалар шығады еще анандай ридерлар көбейіп кеткен мысалы кәдімгі блог ашып алған
сосын маған жібереді екі үш мақала жіберді сосын мен айттым ей сен дұрыс екен ол мақалаларды жазып отырғанын бірақ интернетті ашып
қарасаң ағылшынша мақалалар толып тұр сен неге қазақша жазбайсың дедім де өз басыңан өтті ғой деп мысалы
бірақ бір жағынан ол менің өзімді қазір менсінбей кетті бірақ мен бәрібір қуанамын да сондай бір адамға былай әсер етіп көтеріліп кетуіне мысалы
ол ана неде қарағандыда жүрді де анандай майқұдықтың ар жағында анау не он тоғызыншы микрорайон ба сол микрорайон бар ғой сол жерді бір ескі үйде тұрывататын квартирада мысалы
сол қазір сол мотивация беріп мысалы сен неге анандай неде тұрмайсың хотя бы болмағанда голубые прудыдан үй алмайсың ба деп мысалы айтып айтып сосын әке шешесіне голубые прудыдан үй алып берді и үйі анандай
не деген прямо вообще золушканың әңгімесі мынау
иә жоқ шын айтып отырмын қазір енді күнгей бар ғой соған уже екі этажды үй салып аяқтап қалды мен үй салғаннан кейін ол менімен жарысып тоже үй салды
потенциал бізде бәрінде бар любой адамда бар просто мотивация керек
батыс қазақстанның балалары мысалы программированиеге өте жақсы
екі үш бала болды университеті жақсы шығар может быть
ол жағын білмедім екі үш бала келіп бізде жұмыс істеді қазір сол қалдарың қалай деп жазсам
екеуі де шетелге кетіп қалыпты ммм
а тараздық бір бала болды ол жақында кетті нешеде сонда біздегі мықты мықты програмистердің бәрі шетелге шығып кетіп жатыр да
жүр ғой райымбек әні шетелде
енді зарплатасы как минимум екі есе мықты там
бізде қазақстанда өзімізге орта қалыптастырып неге жұмыс істемейді сол нетеді
бізге қазақстанға вообще қажет пе жоқ қой өндіріс
мен оқыған жылы қажет болған ііі кімнің кезінде жәкішев кезінде мен жәкішев кезінде түстім ғой ааа екі мың бесте
ол кезде мен жәкішевтің оқуға түсіп алғаннан кейін сол қазатомпромда сол жақта мен өндірісте жұмыс істеймін
сосын бірінші екінші курчатовқа бардым курчатовта обязательно салып жатқан ол кезде
мен курчатовта болатынмын боламын сол жақта боламын деген мақсат ниет күшті болды ғой
кейін жәкішев сотталып кетті одан кейін оқуға да виялый болып қалдық
бірақ үйретуін үйретеді мысалы әртүрлі жерден мұғалімдер келді бізге практикаға россиядан да келді
евразийский может именно сол алғаш ашылған жылы сол мамандыққа білмеймін жақсы көңіл бөлінді бірақ кейін естимін қазір вообще вялый болып қалды деп
мысалы алматыда ядерный институт бар бізде который немен дубномен жұмыс істейді кельнмен істейді
түрлі түрлі франциямен германиямен өтіп жүрген жаңағы норвегиямен жұмыс істейтін і канадамен жұмыс істейтін командалар бар
бізді сол жақтан мұғалімдер келіп үйретті бірақ нәтижесінде қазір қазақстанда бір ядерная физиканың дамып жатқанын әлі көрген жоқпын
өндіріс бар ма вообще бізде адам жұмыс істейтін
бір қыз я екі қыз сонда істейді

ал шын мәнінде ол ядерная медицина
а ядерная техника жағынан келсек курчатов
күшті дамып жатты да екі мың тоғызда ол құлап қалды қазір курчатовта мүлдем ешқандай хабарым жоқ мысалы
ал алматыдағы ядерный институт қазір переформирование астроядерная физика ма сондайға бір ауыстырыватыр естігенім то есть космос сияқты
бізде өйткені осыдан үш жыл бұрын мықты телескоп қойды алматыға который центральная азияда үлкен деп айтады өй жұрттың бәрі айтады сосын
шын мәнінде бізде жарнамасы күшті шын мәнінде
просто бізде мысалы басында күшті қаржы бөліп алып келеді иә басында соны қояды соны ары қарай алып кететін адам жоқ
іске қосып пайдалануға жүзеге асырғанша технология тез дамып жатыр ғой екі жылда артта қалып қалады мысалы қалып қояды
қабылдайтын бірдеңелер шығаратын завод па бірдеңе салды
ескіріп қалды жоқ қосылды мен олардың даже солнечный панельдерін сатып алдым
олардікі істейді ме ол панельдер неге істемейді істейді
бірақ технологиялары ескі деймін мен оны өз көзіммен көрдім себебі олар
ескісі ескі әңгіме жоқ
мысалы мен оны екі мың екі мың он төртте сатып алдым бір панельді жетпіс бес мың теңгеге
оларды әкеліп дайын құрастырыватты ғой бір сөзбен айтқан кезде
иә ол кезде чисто сборка болды оны кремнийдің бәрін облучениесін бәрін қытайдан жасап әкелді
бірақ ііі біздің климатқа біздің неге технология істелінді деп айтты насколько екенін білмеймін
мен оны алдым да шымкентте акиматта істеп жүрген кезде бір столб қойдық чисто сол солнечный панельмен освещение істеді

ы шын мәнінде егер оны қайтадан дұрыстап істесе қайта қолға алса ол
бізде өндіріс басында әкеліп береді әңгіме жоқ бірақ әрі қарай дамытып алмайды
бізде мәселе сонда ғой бізде мәселе неде

иә иә иә ақтауда ма аққу
а оның бәріне жаңағы біздегі адамдардың сауаттылығы жүр
білім жетіспейді а білім жаңағы көзі ашық болу қай қай салада саяси болсын экономика жоқ сауатшылық дегенде мысалы і жаңағы неге алып келіп тұрмыз жаңағы боксерге келе қайтып келейік иә
бізде мысалы мен студент болып жүргенде арасында құрылысқа да барып ақша тауып демалыс кездерімде мысалғы иә
сол кезде барып қарасаң өз ісінің не бір шеберлері бар да жаңағы құрылыс салыватыр ғой біреуі гипсокартонщик даже малярдің өзі мықты да тез тез істейді бәрін планның бәрін орындайды
сосын таңертең сағат сегізде келеді кешкі сегізде үйіне қайтады
сосын ол жаңа үйіне қайтқаннан кейін барып шаршап барып ұйықтайды таңертең сегізде келеді кешкі сегізде үйіне қайтады

бірақ олар өзінің ісіне үйреніп алған әбден басқада шаруасы жоқ
бізде қасымда сондай адамдар көп те жаңағы қоғамда болған оқиғаларға бәрінен ешқандай бейхабар
өзінің келеді күнделікті жұмысын істейді технология жаңарды ма істеватқан технологиясы
бастықтары әкеліп жаңадан бірдеңе қойды ма соны меңгеріп алып істейді
і сонда тек қана өзінің күнкөрісі үшін істейді ақшасын жаңағы олар немен жүреді ғой вахтамен жүреді үйіне бала шағасына ма әке шешесіне ме жіберіп жатыр
оған бір осы қоғамдағы оқиғаларды тағы бірдеңелерді айтсаң не әлемде болып жатқан бірдеңе айтсаң оған қызық емес ол одан тіпті мүлдем бейхабар
мен таң қалдым қалай адамдар осылай жаңағыдай қараңғы өмір сүре алады